Elimu ighire umuhimu kwa jamii yangu, inyi <hesitation> ukakakolea mru athomie na uya urathomire kana uya aghire maarifa tofauti na uya aghire vaure maarifa tofauti hang'u ukakolea. Mru uya uthomie aiarima hataishira kindo frani kole athomire elimu iya akaelewa, kindo kicha aiarima ihira fundo tofauti. Mfano akya mfano mnu uthomie mathuala gha udakitari kana mathuala gha ualimu, elimu <hesitation> iyo athomie ighie manufaa kuakwe kana mru apatie maarifa tofauti kole ni iranda kana apatie ufundi wa fuma thori weagha we hata we fuma fyaru, fi tofauti aghire tofauti kabitha na mru uya athomiewe kabitha angu, uya athomie a <hesitation> aifunya maarifa gho aghire findo fingi, amanyire kole ni ithoma haghire faida hii na ii kana ukamithoma kuahirima ilu kindo kiina iki kana kwairima ihira findo tofauti. Mru athomie ni tofauti na mru mrathomie, ukamueleketha kindo kiungi aelewa fifa kwakolea findo, tha kindo kii kichihinwa kui na kui, mru uya athomie ihaa ni keni kana findo fi ukahira kui kuakinda iho ni keni. lakini ukakolea mru uya arathomie kabitha. Athili kole aire akili tia lakini thi thawa na uya mru uya aathomie kabitha. Hangu ukamwelewetha ku hata akacha akaelewa. Lakini haghire ubishi ku hai kichiirwa kui kyo kyaira kui, kwa hiyo mru uya athomie na uya arathomie vaghire tofauti, na elimu ni muhimu mnu hang'u ukamithoma hata kole kuraghire ni kore kuthita kuika kana iki kwairima hata idinga mradi wafo, wowishe ukaura tofauti na uya arathomie. Kwairima <hesitation> adunga mradi rakini haghire badhi ya findo haghira ufahamu navyo fo ishigha ku atethiwe na mru afikie kuii kana afike hata idaratha la thaba kole mru ungi hata shule, aghendiwe au nitethiwe na mru afikie hata fomu four. Kana hata muru kui mfano mcha akaghenda bithtari dakitari akuvia kukua shigha dawa ii naii kule kua kukole kuichi kole ni athili kwa kutumia kole kuraichi hata ito taathili ya bidi ughende bithtali uelekethwe.